زه غوره ګڼم چې رڼې اوبه وڅښم ځکه چې دا صحي او پاکې وي. رڼې اوبه بدن ته تازه ګي او انرژي ورکوي. ګازلرونکې اوبه ځینې وخت معدې ته تکلیف رسوي او هر وخت یې څښل ښه نه وي. همدارنګه، رڼې اوبه د بدن د هرې برخې لپاره ګټورې دي او د اوږدې مودې لپاره غوره انتخاب دی.